Cultura Irlanda <noise> jaeko mopeti tëtaguaju, jokope yaesa tembiu jeengatureta kua jaeko irish, stef, fish jei superetava jaeramiñovi oyuvangareta jokua oyuvangareta jokua yuvanga gaelico jare bulin, kua jaeko tradiciones supereta esa jaereta omboeteviko san patricio, jaeramiñovi jaereta jokope guiroviako mopeti duende travieso jei superetavae kua jaeko <hesitation> guirovia je vaereta, jukurai jaereta guinoi jokua simbolo jaeramiñovi guinoireta influencia vikingo, oyemocaracteriza música, literatura, arte, cocina, danza, iñeepe ombopu folklore jare guinoi jeta tradicionesreta